ס'איז נישט דא נאך עפעס וואס קען אזוי גוט ארויסברענגען ווערטער, געפילן, און אזוי גוט אראפשרייבן א מצב ווי פאעטרי. סו, אויב ס'איז וויכטיג פאר קינדער צו קענען פאעטרי עס צו חזר'ן און קענען - איך ווייס נישט ווי וויכטיג ס'איז, אבער איך ווייס אז ס'איז זייער זייער א שיינע זאך